मिठाइ मोहके बहुत मन परता । यदि मिठाइमे कुइ स्वाद नाइ बिगाडके यदि मोहके खैना रहि तौ मै उ मिठाइ ओहके <noise> तेल कम उपयोग करके, भुजल या बाफमे डारके प्राकृतिक रुपमे गुरु या मिठ करके, केरा मिलाके, पिसान या गेंहु लैके, दुध लैके या खोयामे सक्कर नाइ मिलाके, मसाला बिना डरले, सहत लगाके उ मिठाइ ओहके मै बढिया बना सिकत हौं । काहिककि अइसन करलेति मनैंक स्वास्थ्यमे कोइ असर नाइ करता आउ मनैं हस्टपुस्ट आउ तन्दुरुस्ट रहता ।